Piigliq ommaq iks läbi aigõ väega tähtsäq as'aq olnuq. Inemiisile väega miildüs hinnäst kaiaq. Inemiseq ommaq hindäkeskseq olõndiq ja piigli avitas nail just tuud tetäq.